Na cachi tuqui namee quiti yee ujun vaha yundu nduvihi naa nachi dialogo nain yee siqui ujun yee mas inteligente chi yoo nuun nda yuhu quita ndioo miniu teve ji nuun iyo quiti nihin juihna nian na mee na mee ni qui nani mee burru ndaxi ndioo ni juihna ian gua ra ndehe mee burru gue guee gachi ndee mas inteligente cuu sandɨquɨ ña ña ian ian mas inteligente